I Peroa io zany dia firenena nihavian'ny ampira Inca miaraky amin'ny toe manan-tantara tahaka ny m- Machu Picchu. Nahazo fahaleovan-tena baka amin'i Espagne koa i Peroa io tamin'ny tao raika amby roapolo sy valonjato sy arivo.